Дар тамоми ҷаҳон ҳар рӯз ҳазорҳо тонна ғизо партофта мешавад. Барои ҳамин, кам кардани партови хӯрок вазифаи ҳар як шахси масъул мебошад. Аввалин қадам ин нақшаи дурусти харид. Қадами дувум ин нигоҳдории дурусти маҳсулот. Агар хӯрокро дар шароити лозимӣ нигоҳ дорем, он дертар вайрон мешавад ва бештар истифода мешавад. Қадами дигар ин ки боқимондаи ғизо низ метавонад дубора истифода шавад.